<hesitation> ígbɔké lèe à máa nì si ìká kása ú náa zi hũĩ <hesitation> kayi bùú ko ìká, be wì ká ú nà zí hũĩ ka ù gagla wu gbàa, ka àgagla tu wì ú ni wulu tè ka ikle wèe né zè péɖià àlɔtè ù zi awu fo dò ìgbè màaké à náa áŋka òkpo bo funù ká úni ká nà zí káèè tè ufunùànì úni ná jɔanikɛ́ màabu wìì ígbɔ ka ò ɖo funùà yá ú nàáa mla ni kɔ zó funù ìgbé wèee ka ò ɖo funù ìgbè wèe màawu tè yá ù nàá baa be go ú náa wùlì pɛ́tɛ́pɛ́tɛ́ màaké kele áni ù nàáa zi yìlè anyuwɛ káà. òwò nì bùɖìɖe ká bù zá banìi kile ká yìilè ba kpalíà ni ìzìsia kayi bùú ko ùwáà úni bà ní níì, bàá kpatà níì <hesitation> èbifà kayi bùú kpatà néèbifà màawu úni bà nyrégù ìkà lɔ nɔ̀ku wèee tɛ́tɛ́tɛ́tɛ́ tɛ́ tɛ, bà yili nyo ebifà lɔ lèe kayi bùú kpatà wúlè úni bà yili nyo ebifà lɔ lèe úni bàá yi poòmla, bàá yi pòomla gbágbáá. úni bàtú èwì, kayi bùú wià wuléè <noise> bà tú hlè, úni bà nyréwu íkle bà tú hlè ayiti ìlɔ lèe kayi <hesitation> ɛbuɖò ìkà lɔ, màa ɔwɔ kpo lɔ màa ɔwɔ wùlò ɔwɔ tu si ɖèé ŋè úni ta lè ígbɔ bu tu tè bà gbí blí ka bá mu íkle wèe nùú tè bà gbí blí bà tú nyo nélèe ani ígbɔké bu bàni ani mɔ̀mɔ̀ nyì nìza elí tè bà gbí blí bà tú nyo nélèe ígbɔ úni bàni tè ù nàá zi nyì anikɛ́ɛ́ íkabɔ̀sì íɖí kíni ká úni zi awu kayi bá mu íkle wèe, ù zi awu ɖɛ́ɛ́ ɖèé fe kayi bà mu ikle wèe ká ígbɔ bu gbià blíí tè bà tú nyo nélèe kínì sú iku màa ɔmi fía ni be ni aɖɔ̀ɖɔ̀ ìkàsi màaké ú nà zi hũĩ ɖálɔ̀ɔ.